Nigatoana. lie ngilin hatei tun nega mats saha mats katigi redi bante taten hitul. a katun e. tson tahol e redi haniga siilena hitul tanen. tson na tahol ma wanken ri. re mar atei haniga silera tahol na tson a saha ka. saha tokui taren na man role tara pamili. Te kate milu aa decision a niga tsia lue ateisilema mats tokui tigi kati balte hitulim. A pasin turu etsukesin e halei lia a para mats niatei has ti tuol ialia, balia te tatei tsiusega tahol a niga, reri silega me tena mar hapita megoa lia pamili i tara lia tara poata te lanama. So a pana ka a tara lia, poata tema hitul nuagia lia alie mas ate silegs tahol, tahol te ngilegi lia a poata lehana lia mas ka gono megen, stadi negen tara hasiga markato tanen saha mar pasin, pasin a niga, pasin a open, pasin tara hala, te hala uaier na tahol te tölego lia e mas, e goma pepeits ii, mas tara silena mamana ken katuun na tana ka, a thol e mas atei silena luma. Luma, me te mar tara kap sil menoen a luma tara pamili ne tara kap reno a galapien na mamana ka tara pamili. So tana ka tara lia tson, alia e ka has mega a pana toukui tala, lia tala taraha lia Alia a het tara pamili, lia te negou a pamili, alie mas enapig topisa ka, lie mas atei sile gen kaba lie mas ate silega, alie si, lia saha marken katuun, a lie kamega saha marken niatei, lie kamega saha marken ka, alia katuun a kukui has? Lie atein kui hasigi latu, tsia lie atein kui gi tara mamana mats ken toukui te habute nou a kannou tsia moni tara pamili na tara nit tara pamili, lie mas ate sil hasega tsunono a pespela ka lie mas silega tsunono na ha huolina ka poni, lie ron kui hasig ta toukui, lia a katuun a kukui tsi alia katuun a karos. A lie mas aten kuig bate kui habutega moni mas atein kui habutega a kannou, a romana poata re kara tara poata pamili e nitena moni turu mamanu lan. Nona moni na i han tara lie ka talagi han tara katuun te ka tala han e mas kann töa mena kannou i latu mas kui nena kannou i latu. <hesitation> Ba ra pamili te kamera kannou te noweruen tana ka moni. tse? Lia mas kui habutega moni. te use enowa pamili. holerowa skul fee. kolos na kannou tara galapien. hesitaion. hatakei nowa luma tara pamili. oke. tabina ka tara paltson alie mas ateisilega lahisa moni te kategowa lia turu mamanu lan. mamanu wik. tsia tsiho tekagilia lehana. <hesitation> lia mas kuinega moni. moni gomas pan. goma topoye. gomas pan bante antunana sapot megen a pamili. pasin tara tahol na topisa ka te napin katona tahol na topisa ka tego kata tson. tson e mas atesilena il nen. lie si. mas ateisilegasahaka teron kato gulia. lia ron kuiga saha tokui. na lahisa moni na kannou te nap kui habutu negulia tara tsiho tsia forthnigth. Nit e nowen turu mamanu lan. nonei puku. lie hhanap gi eni.